Naquiiꞌ tsjoom suljaaꞌ na majndyeti na quicwaꞌ nnꞌaⁿ maxjeⁿ quiñꞌeⁿ ndaatsꞌa ndoꞌ ndaalꞌa na ja wajnaⁿꞌa ntyjati na jo̱wijndo̱ quintꞌia na quilꞌa nnꞌaⁿ ndaatsꞌa na ñequiiꞌ tsꞌacachiꞌ, quilꞌa nnꞌaⁿ ndaatsꞌa ñequio quiooꞌ na cwilacajndyuna candyꞌuaa, quilꞌa nnꞌaⁿ ndaatsꞌa ñequio ti na cwitjeiiꞌna naquiiꞌ tsqueⁿ, quilꞌa nnꞌaⁿ ndaatsꞌaⁿ lꞌawee, lꞌatcaaⁿ, majoꞌti quilꞌa nnꞌaⁿ ndaatsꞌa ñequio ta̱ti cwii ndaatsꞌa na jeeⁿ caꞌnaⁿ ndoꞌ jeeⁿ ncheⁿꞌ.